O climma in Grecia, bellin che bello a Grecia, o l'é - dipende un pö da-e isoe e da-e parti donde t'ê - comonque tipico mediterraneo, cado e secco de stæ, molto ciù freido d'inverno, con vento e anche un pö d'ægua.